Mido yara diyam jolloji ju'e nai ha nyalande. Ha asaweere bo, mido yara jolloji chappan e jui. chappan e ju'e go e tati ngam mi yidi ndiyam masin ha bandu am.